आजकालके जिन्दगि हरेक आदमिके एकदमय भाग दौणकि जिन्दगि हय । <hesitation> कामसे काम एकदमय आदमि <hesitation> व्यस्त रहत हयं गजवय <hesitation> व्यस्त रहत हयं तओ आदमिके मनोरंजन फिर चाहत हयं । कवहि कवहि ऐसे मन <hesitation> हल्का करनके ताहिँ अथवा <hesitation> मन शान्त करनके ताहिँ मनोरन्ज फिर चाँहत हय । त बो मनोरन्जन करन ताहिँ <hesitation> आवाज फिर अच्छो होन पडो । <hesitation> नाचन के ताहिँ नाचनको कला होन पडो । यदि बो नाचनको कला हमर जहनी <hesitation> अच्छो हुइहय तओ हम कुइके नाचके अच्छेसे दिखाए सकत हय विनके मनोरंजन कराए सकत हयं । विनके सुःख दुःखमे हम साथ दए सकत हयं अच्छो <hesitation> अवाजमे गित गाएके <hesitation> विनके अ मनोरंजन कराए सकत हयं अच्छेसे हम अपनी संस्कृतिकी गीत गाए सकत हयं । और जा हिसावसे <hesitation> गान और नाचनके ताहिँ एकदमय <hesitation> इच्छुक होत हओं ।